Na parjolo ntong jalaki ma manuk nai tu pasar kehe ho tu pasar tabusi manuk nai get aha do giot mu manuk nai get dada do get paha do sanga get saikur do pala umpamana get saikur bisa, misalna get bagian bagian tertentu pe bisa jadi ke maho tu pasar tabusi manuk katakan lah ho get marmasak gule sannari caritona marmasak gule manuk man <noise> harana ntong adong parkumpulan i amu i jadi marmasak gule manuk ko caritona ke maho tu pasar tabusi manuk kampung sa bi-sa bi-sa ikur <noise> dungi suru i gotap gotap ia kan biasona tukang manuk i ma i gotap ia mei, ma i ela ia bagen maei kulit nai ma i tutung ia mei kulit nai baen mangela abong abong ni manuk naon abis i, dung i gotap gotap kan ka ma ho basu ma manuk i dung i basu ho ntong patiris dung i patiris ko padiar soni jolo abis i siapkon ma bahan bahan na buat ma bahan bahan na anggo marmasak gule ntong na pasti na parjolo adong alas, adong pege, adong unik, adong jahe <noise> abis i <noise> ubak ma sude dung iubak ko baru ma giling sudena itamba dot lasiak jadi dung igiling ko alas pege dohot unik on i aha homa i giling ko ma dohot lasiak sampe alus. <noise> dung i giling ko dot lasiak giling muse mantong kan giling muse ma lada, katumbar, bawang putih, bawang merah pa alus dung i alus ko siap oros oros ma bawang oros oros bawang putih oros oros bawang merah jadi na parjolo tuang ma aha i oni eh selanjutna sebelum manggoreng ko pastion do ke maho mana busi sa arambir dung itabusi ho arambir pakuhurkon ma arambir on dung i pakuhurkon ko poro ma santan nai jadi na parjolo oni ituang ko aek sagayung dungi poro ho tuang muse aek sagayung nai dung i poro ho tuang muse aek sagayung nai anggo saikur manuk biasona santan na mungkin sakitar dua liter do i <noise> dungi selanjutna buat ma panggorengan aha mi o angsa mi buat angsa mu pamilas angsa mi pamilas miak sotik dabuon ma bawang merah dot bawang putih parjolo dung tokinna muloi satango matang pamasuk ma aha i o bawang putih na i paalus i dohot bawang merah dohot lada na i pa alus i ipa masuk dung i pa masuk ko pa aha ma o goreng ma oni ahado i aduk aduk koma i sonduk sonduk ko sampe tarcoklat dung tar coklat tokinnai baru pamasuk ma oni aha i o. Lang aha do alas pege dohot jahe dohot unik na madung i giling mi dot lasiak i pamasuk baru saok musema sampe tarhoreng satonga horeng dung satonga horeng pamasuk ma santan i dung i pamasuk ko santan i baru painte ma sampe gurgur aduk sajo do aha do <hesitation> gaor do anggo nga i gaor ko tokinnai pecah santan susah dei juo dei anggo pecah santan tong nga tabo ibe gule nai kan dungi tokinnai manggurgur pamasuk ma manuk i manuk kampung i pamasuk dung i pamasuk ko manuk kampung gaor gaor gaor nah tokinnai dung satonga masak ia kan ma manjadi kaliok, manjadi kaliok tamba ma sira tamba ma lada tamba ma gulo dot bumbu na lain dung cocok lala ho rasa nai pahoreng ma painte painte ma pamasak habis i tong pala umpamana get i tamba ho kantang na tamba kantangna ubak kantang dung i ubak ko kantang pamasuk tu bagasan dung i pamasuk ko baru, o painte ma sampe masak sampe tar tar manjadi dadak ia kan dung kaluar miak nai sude i ginjang baru masak mei sekitar mungkin pala i painte ho i i sekitar sajom dei pamasakko jadima soni ma mar masak gule manuk.